الفيلم الوصفتيهو لي طلع خاطير قصة سمحة شديد والفكرة جديدة ما شفت فيلم زي ده قبل كده لكن البطلة بتحب الكذب زي عيونا ما ممكن بخصاسصتا اطت الدنيا دي كده ووقعت الناس في بعض لكن برضو الفيلم كان رهيب